أعتقد أنى اختار أكون رياضية مشهورة، مع العلم إنى ما بفهم لا بالرياضة ولا بالفن، ترى لاأنى موهوبة بالفن ولا أنى رياضية مخضرمة مثل ما بيحكوا، لكن <hesitation> لو أختارنا أضعف الإيمان راح أكون رياضية، شى كرة طايرة ، فولى بول، أو إنه كرة قدم، أى شى من هذا القبيل.